Dí untab, untab ţí kёleenţ inje kёleenţa ayëlan këleenţ ngëbáakër: baloŋ kaleenţ undingá, baloŋ kaleenţ ufule, baloŋ kaleenţ ufëranse, baloŋ kaleenţ unkañ. Me njí kёleenţ ngëwáanţ injoon këyëlan këleenţ dí ileeenţ yaŋ: manjá këleenţ ufule, manjá këleenţ unkañ, manjá këleenţ ufëranse.